Amiko manokany zao gny fitaova hitako amin'ny tômbôbily: ohatsy hoe gny pneuny, gny volant-ny, gny jirony, gny porte-bagages-ny, gny coussin agnatiny ao, gny moterany, n- gny seza agnatiny ao.